ס'געקומען צו א- ס'געקומען צו א פונקט ווי AI איז געווארן קלוגער. אנשטאט אונז זאל מיר קאנטראלירן די AI האט AI אונז אנגעהויבן צו קאנטראלירן און ס'הייסט אונז זאכן וואס אונז דארפן טון, ס'זאגט אונז דאס מוזן ענק יא טון און דאס מוזן ענק נישט טון, ס'קאנטראלירט די- די פירערשאפט פון די לענדער, <hesitation> ס'האט אנגעהויבן קאנטראלירן די גאנצע וועלט און די מענטשן מוזן פאלגן אויב נישט ווערן זיי געשטראפט.